Loan da icuk icuk nulung bala dayung muka bisnes mung jani'k, jabatan kementerian wanita ira'k nulung bala dayung, arr moh duh dalam janik, memasak ka, aa menjahit ka. Duhlah aa, da bantuan da tugan bala jabatan dadeg dayung ngundah bisnes. Buleh bala ne ngundah kuih, bala ne aa nyiit kain, ngundah tempahan kah dadeg perayaan.

Cabaran bisnes biasa ne da kampung kalau indi urang Indi urang muka kad bisnes inya da kampung sien pun akan muka bisnes contoh ne meng dingan ku ne nyua umon, lepas seh ne tubek ahi inya mirih umon de tempat ramin dingan ku ti, jiran ku da dini ti ne muka kade lagih, dangan ne nyua umo samah dangan dingan ku da dini ti jadi pikir aku cabaran bahas kalau kita muka bisnes da area kampung sien mah bisaing dangan inya kampung sebab biasa lah inya kampung kadang kadang kaik suka tubek adep labih masu adep ne Jadi ne akan ngajah kita bila bila bala ne ngajah kita bala customer kita pun akan buhu neg bala ne.

uhh Cara ku' nambah duit, kreditkah, da telepon ku', uhh kan aku' aduh apps, uhh bank online. Masu a'in, la ku' ngundah ne. Kasah mu nyusah nyusah adup nak kedai seven ee kah, ndug Petronas kah ngisi' kredit.

Andu amang perlu nyugon sokongan, support bala ne dengan kaik bikira dengan bala ne supaya bala ne labih bersemangat ngundah kayuh sien. Dengan bala ne macam kaik lemah asung ne kan ne napud kayuh sien susah. Jadi, support masu andu amang tik menu-menu penting dadeg bala ne.

Cara ngundah appointment dengan dokter, kitak buleh minan duwuh cara. Samada kitak ga'ih ndug kaunter sien, nyiken reception da a'in atau pun kitak buleh ngundah appointment minan telefon. Cara ne kitak buleh ngajung google. Lepas sien kitak taip. Kitak nulis a'in ganan hospital atau klinik da ira najung kitak. Mbuh sen kitak magau kontak number ne nan kitak bihubung dengan bala sien untuk ngundah appointment dokter sien.

Program radio da paling akuk suka ne sien mah Era Hit FM Sarawak. Akuk menu menu suka kidingah radio sien ngin pengacara da abih radio sien pandai ngumit asung adup. Lepas sien cara bala ne nyanda dengan mpan adup ne, cara bala ne nyandak, menyampaikan anih berita tentang terkini ndug adup, adup dapat mpu'an ne, adup dapat mahan ne dengan mudah.

Cabaran dak slalu bala ne alami wang bala ne muka business, biasanya modal lah. Modal tik kan adep perlu adeh modal muka business walaupun ne icek ataupun ahi masih tetap adeh modal ataupun adep nyungka bantuan mesu printah dak buleh nulung adep muka aaa muka business.

Wayang da negara amik paguh, cuma angun da tundah ne sien kadang kadang ne kaik, kaik real da kuan inya. Kaik ne menu menu. Lepas ain, gambar da abih video sien kadang kadang tanggah rayu ne ngakal. Kan ne bala ne ira ngundah cerita da paguh, bala ne mesti pandei ngundah kayuh sien menu menu, menu menu aduh da dunya tik. Menu menu nyata da dunya tik. Tapi kayuh sien semenu' ne anyap da dunya tik, cuma akuk rasa kecewa sebab kadang kadang kitak pun pu'an kayuh sien memang nyap. Tapi kalau bala ne ngundah kayuh sien dengan halus, dengan menampakkan ne nyata, kitak kan nyirasa kayuh sien menu paguh, menu seronok. Dengan kitak pun dapat tebuk ne dengan birangun asung.

Aduh lagik uhh peng anih, bala inya da minan teknoloji mengikut pering, ngajah peringkat umur. Mung bala da o'ngod o'ngod, mung amik tik da dalam generasi Gen-Z tik, senang mik minan telefon. Mung ne'uh tu'uh da muh taruh puru sawa, empat puru sawa. Kuk rasa duweh puru sawa buleh lah. Bala ne ok. Mun da empat puru sawas, rimuh puru sawa en, bala ne uhh masih old school. Masih minan cara damba. Mung masih ndug kadei ne mirit prepaid card. Ye mayar bil telefon, ye mayar bil apui. Andu madi andu tik buleh mayar kayuh he minan telefon. Selagik aduh line.

Bala pinuuh ngajar bala anak inya de masyarakat ami. Biasa ne bala pinuuh wang, bala pinuuh ti nyugon, ngajar dalam ami simayang. Biasa ne anak inya ira ne mutosikal ngaban laju laju neg sikulah, kaik minan helmet. En lah bala pinuuh manang kiyek ngaban moto ba laju laju, nan helmet, wang dep panu sikulah ka wang dep panu neg pasar. En lah bala pinuuh da biasa ngajar ami.

Pakaian da suka ku minan ne, ne lah pakaian da sedang-sedang. Kai fit, kai bahas, kai ne icuk kai ne bahas. Pak sien, ngajah lagi, aku ira ngaban ne gapih-gapih kah wang kau luah, aku minan ar bajuh da paguh-paguh. Wang ku da ramin, aku mina bajuh da biasa-biasa, minan seluar kedug, bajuh T-shirt. Wang nyapa, pajin aku mina seluar jean, bajuh blouse kah, bajuh kroptop. En lah biasa ne.

Printah ami ngundah program kebajikan, adup bala ne ngundah mung beju' kuk, ne ngajah program kebajikan. Biasa ne bala ne akan nulung inya da dog timpa ben, uhh ben bencana alam. Bala ne akan gain ngantud bala kayuh naan, bala bajuh, dengan ne kadang kadang perintah da kawasan ami ne akan mugon sedikit duit dadeg bala ne untuk ne meneruskan kehidupan ne.

Inya da pal, uhh ne'uh da paling timagah da negara ami' uhh Perdana Menteri. Ngin ne ngan, ngin Perdana Menteri en nyaga masyarakat ami' mung mugon bantuan, mugon keselamatan dadeg ami'.

Anih kayuh da kreatif da timengen adeh da aku, aku adeh kungkong da tunah mama ku da minan manik. Ne mene timengen dangan cara ne ngunah ne mene teliti ngin ne mene mene tersusun dangan kungkong sien aku biasa ne minan mama aku ngunah ne. Langgi pingadap dangan rami, ne ne macam kayuh sien uhh simbolik dadeg aku dangan aku mene mene nyeet kayuh sien. Kayuh sien dog tunah mama ku

uhh Ne'uh da aku', ne'uh da ku'paling nyiken wang ku' mandam, biasa ne ku' telefon tayang ku'. Muh sien pidaan anih da perlu ku' ngundah ne. Ku' maan urik kah, uhh atau pun kai' perlu ngundah ti ngundah en. Biasa ne ku' nyiken tayang ku' atau ku' nyiken amang ku' atau pun ku' nyiken bala dingan ku' da sesuk dengan aku'.

Cala, cara bala ratus nulung inya da susah labih labih lagi namba da napud pinyusah bala mamba ne kabes. Bala ne akan nanek bikumpul, bala inya Kampung biasa ne. Bala ne akan nganted bala barang neg ramin inya sien contoh ne mihun, uhh umon sirap. Roti kabes da kuan ami dangan bala ne akan bikumpul nanek ain. Ihong ihong bala ne akan nanek ain dangan nulung bala ne. Dangan bala dari ti bala ne akan masang canvas dangan nyusun bala kerusi dadeg inya da maneg simayang sien ngulu.

Muto, nyalan, kai ku nyalan muto. Mung sien ku nyalan mutosikal, emm..pandai, motosikal pandai kuk masang ne. Kuang kuit ngantud amang ka, ngantud tayang akuk ka, ngantud bala adik kuk ndug sikulah ka, ndug kadei. Kuk minan motosikal akuk gaeh.

Pimain music dengan pinyanyi da paling aku suka, Charlie Puth. Ne panai ngunah lagu, ne panai main guitar main drum and then semua lagu ne paguh-paguh. En lah gen ... general music da paling aku suka. Charlie Puth.

Anak kayuh da silalu ku tubek ne da ati anak baruk...ngin ami mene sindek dangan uhh pantai...jadi jaran sibayuh ami neg kuarters ami ami akan ngilalu jimbatan kayuh dangan lama ami lalu ain lama andu ne paguh atau lama andu ne babi akan adeh kuduh kuduh binatang mene ain ne akan ihong ihong mene jadi ne sangat comel...sedangkan ande ne warna coklat tapi anak ne warna oren.

Warna da suka ku, ku suka warna unggu, bihis, dangan buda colour de soft soft la meng colour marak ka colour calak pun buleh lagih ne.

Bala mayang bala mayang ne ngajar bala anak anak ne maju sikulah uhh ngancak ne mandeg sikulah tiap anu kaik puan ponteng skolah. Pas en ngancak ne kidingah sanda cikgu aba ngilawen

Panu kaja dak juho panu kaja dak juho ndek ne akan kange kalau pimikir kita sentiasa mikir oh.. juho juho raya jalan t, ado kuduh juho lagi ku perlu jalan gein, kuduh masa ira tinan ku gein. Tapi kalau kalau amu mikir amu set dalam baak amu menang oh.. kai jeran t kai jalan t juho contoh amu perlu jalan amu panu lima KM tapi mindset amu menang oh.. lima KM saja t kai ne juho t jadi amu kai akan rssa kange lema mu jalan sien, sabab amu enjoy dengan keyuh sien.

Tempat da ku karan ga'in, tempat mung shopping mall. Sebab abih shopping mall nang aduh aircon. Wang sen tempat mung waterfront kah. A'in suka ku. Buleh panu panu tebuk jaran dengan jenik pantai atau pun tapen. Tapen buleh adup uhh mamuh da tapen dengan bala dingan kah, mambak kah.

Kayuh da nyusah aku pasal piminan handphone ti ne buleh mada adep tertagih dangan handphone. Ngan lama ti tetagih, adep tak akan ngunah kerja labih lagi wang adep mageh handphone ti. Adep tengah handphone saja, agak ngunah kerja da beken , kerja ramin pun kaik ubo, kerja beken pun kaik ubo, meng da kuan namba tuuh adep maan handphone saja.

uhh Da bala da nyaga balu bala dayung da masyarakat ami, rasa ne ayang adup ne, atau pun bala andu ne, beju' ne. Kaik lah amik ngacak ne'uh. Aduh lagik ne'uh da ngupah ne'uh nyaga dup ne mung bipantang kah.

Cuaca da negara ami birubah tapi ne kaik sentiasa berubah. Kadang kadang kan itin ne ujan, anu pagi kaik ce ujan. Kan ne pagi u..., anu pagi kaik ujan, timangeh raye anu, tiba tiba andu da dindi, ujan lagi, meng sien kanceh .

Kalau ku dog uhh jug...dog nyugon...wang ne-eh nyugon ku piluang ku yu bilajar main janik taekwondo Muay Thai meng en la...sabab ku ira bilajar mempertahankan diri...sabab game da meng sien ne buleh buat ku aktif...buleh nganti ku bisukan ka...buleh ne piluah adas Wang main Muay Thai ka taekwondo...en bada ne...and then ku anyap kala pun cuba kayuh da meng en.

Selebriti ato pelakon paling aku suka sien mah emma maembong. Aku suka dengan nuh sebab aku suka cara nuh bilakon dangan mung anih nuh nyanda dengan mung anih da abih karakter sien. Cara nuh menyampaikan kayuh sien ngancak watak nuh mudip dangan nuh kaii mung inya da bilakon mung nuh mudip da pimudip adup nuh dengan anih da milakon nuh sien dengan karakter asal nuh. Tapi simunu nuh ne aa sedang bilakon.

Duweh adat ami inya neeh dangan nyaga neeh da manam biasa ne amang inya adep ne nganai da ramin aba luah aba neg umeh ataupun aba neg tarun neg kabon en biasa ne.

Sanda pitayen ku neg dingan ku adu adu susah aseng ne kaik tantu pasal sien mah. Aba aba mu uhh susah aseng dangan aba mu sentiasa mikir kayuh da biek ngin Lama adep sentiasa mikir kayuh da biek ne akan ngaco pimudip amu. Kalau amu sentiasa mikir kayuh da biek anih la guna mu mudip da dunia ti kalau mu silalu mikir kayuh da biek saja. Jaji de pimudip ami amu kan ne amu sentiasa mikir happy jadi pimudip amu sien pun Akan lebih bermakna jadi nasihat aku kan aseng mu mene mene susah buleh mu simayang neg Tampa ngin Tampa nyaga kita dangan ne puan anih jaran kita da simene ne jadi amu perlu nyugon sipuno aseng mu neg Tampa.

Projek atau aktiviti da kreatif da adeh ku ngunah ne meng...aku suka menjahit...aku suka nyiit janik scrunchie kabet buruh pas en ku nyua ne...adeh ku ngunah ne wang ku masa ubo sikulah tayen ne ku magau duit pas en birih ku bala kain bala petek bala bane tinan ku nyiit...en la tinan...adeh lagih bala da mirih ne...ku nyiit en and then ku bilajar ne masu YouTube.

Musim da negeri ami aku rasa adeh duweh saja sien mah musim paras dangan musim tengkujuh musim hujan sabab [em] ami mende da negeri da beken empat musim.

Telefon ku kai ku deras minan ne ku minan ne wang ku kerja mbeh sen ku rehat mering beus, en lai kerja ku kai ku main handphone deras bina. Wang ku tebuk drama atau movie kemungkinan deras tapi kai terlalu keraplah.

Migrasi da adeh da negara ami, contoh ne migrasi bala eee bin ... adep bijua ne eee ne dog upah jaji buroh adeh lagi. Migrasi meng en bijuah ataupun ne jadi penjuah, en pibasa ne.

Teknologi da ngancak aku mancang sien mah aku buleh nyanda ne handphone sebab handphone ti icek dangan ne buleh ku ngaban gati gaih dangan anih handphone da icek iti aku adeh ahi access neg kayuh da beken jadi meng aku merlu aku perlu dingan ku aku buleh call minan telephone ku kalau aku kaik puan meng anih udip kayuh sien aku buleh google aku buleh tubek gamar da FB da IG da google da google photo. Jadi aku mene mene ngancak pimudip aku mancang selain sien aku buleh ngundah kerja ku da handphone ku. Aku buleh telephone dangan cikgu ku nyiken pasal kerja ku. Aku dapat aku buleh dapat kerja masu handphone.

Bala...bala da sikulah da tempat ami...sikulah meng biasa...adeh ahi lagi kemudahan da jugon bala da sikulah en...tempat maan tempat bilajar tempat melayari internet cikgu nyugon piluang pas en magau buku rujukan ain perpustakaan library meng en.

Pemain da binain bada komuniti, en da komuniti da tempat ami', contoh ne main game. Iti ne semua da telefon. Bala ne main game da abih telefon mung mobile lagend, park gee, free fire. Sanik ne duh bala ne main ball da padang. En biasa ne. Mbuh sen luah, main masak masak. Bala dayung, bala anak kinya da dicuk, irak mah brajung brajung. Nduh tipain mamuh, rimpes marik skulah.

Mung anih tarun sien, aduh line atau servis. Biasa ne kan tampat en aduh line atau servis. Inya da ampu' tampat sien akan call inya untuk ne ngundah tower ain dengan ngekudit line da kampung sien lah. Biasa ne itik dunia makin maju. Jadi memang sepatutnya dengan semenuk ne, memang semenuk ne, bala ne perlu ngundah da ahi daerah. Mung contoh ne da kampong ami', da kampung area Tebedu, jaran ne menu petu', dengan line ne menu anyap. Sedangkan iti' ne moh sawa da dua ribu dua puluh empat, sawa da moh maju. Jadi, kan inya sapa' ndug negara tik, irak melancong ga'in, kan bala ne tebuk anyap line a'in, anih perasaan adup. Mesti adup maya' kan.

Ambun da nehen aku ti ambun da nehen aku ti kaik ne kapa bina sebab kadang kadang pukul enem pun adeh mah nyawa ne jadi ambun da ati memang kaik ceh tabal bina melainkan kalau anu ujan. Kalau anu ujan, ambun ne ti mene mene tabal. Bayangkan amu neg tampat kraja mu pun spec mu buleh bisa kalau mu minan spec meng inya da dog sagak ujan padahal amu jalan dog ambun beken dog ujan.

uhh Harapan kuk dadeg masa iju'. Iju' kuk rak jaji anak de menyumbang dadeg mambak ne dengan amang ayang ne. Kuk rak nulung bala adik kuk da uhh nyambung sikulah kah. Buleh kuk nulung piyara bala ne. Lepas en andu mang akuk, kuk rak nyaga bala ne wang bala ne mbuh tuuh pagi. Kui ngadai dengan bala ne.

Perkara bersejarah de belajar masa sekulah, form six, eku belajar jinik, pasal sejarah islam, sejarah asia tenggara dengan sejarah dunia, sejarah pasal perang, perang dingin, perang dunia kedua dengan perang dunia pertama, ne mung sien, eku, eku pejin puan menih bala ne berperang, sebab bala ne ihong nguasa dunia.

Movie da suka kuk, akuk suka movie uhh No Way. Ne cirita pasal indik urang dayung tik. Mung anih ne mudip dengan mung anih ne meneruskan kehidupan ne wang ne mendu da indik kontene da bahas dengan kontene sien udog batan nya da sung, laut da menu terup. Jadi lamak ne, lamak tempoh ne ngandai da kontene sen, ne pragnant, ne bitiha. Jadi ne me, ne mendu da ain dalam masa indik buran duwuh buran mung sen. Dengan ne ngiranak suwe sien abih kontene. Cerita ne menu- menu best dengan cerita ne menu-menu mada asung dug daruh. Mada asung dup tigik, bada asung dup gelut-gelut tebuk cara ne.

Sanda ti aku bilajar ne sabab ami, ande dengan amang ku memang bidayuh jadi kalau ami da ramin ami memang nyanda minen sanda bidayuh. So, aku dapet nyanda bidayuh ti dengan sanang dengan puen semua ne sebab ami memang bidayuh.

Art uhh seni dak paling ku suka adalah seni mung anyaman sabab ku deh tebuk teyung ku ngundah. Ngundah tampi, ngundah lumbok dak remin. Teyung ku megau jenik megau tering ataupun enih yah enih genan mung tering pak ne beken tering gagau ne pas sien dawan ne dak siru ngancak ne bede ngancak ne riaang, pejin mu buleh minan ne ngundah tampi en tampi en dadek mu ngusek ngusek pedoi ngusek beras. Lepas sien kan lumbok tinan mu yeh tinan mu ngeban ndek kebon.

Kan ne ngajah adat ami inya da nyaga inya dak girumeh mendam ne ngajah kan anak ne sien kerja tapi adeh memba dep ne beken ngendai dak remin memba ne sien buleh nulung nyaga ne. Tapi kan ahi anak lepas sien, sabab biasa ne dalam anak ne dak adeh sien t mesti akan indi orang ne akan nyaga bala ne dak kampung. Jadi biasa ne mung sien la esih inya dak mende dak kampung sien ne akan nyaga ande dengan amang dak girumeh mendam.

Subjek da suka masa kuk skulah subjek pertanian. Aku suka subjek pertanian ngin cikgu ngajar, cikgu da ngajar ne paguh. Lepas sien cikgu mik ngajar ami uhh purut panu', meh sien ngundah nyaga anak siyok, mugon kayuh naan gon anak siyok. Dengan subjek matematik kuk suka sebab kai boring. Adup buleh ngitong ngitong.

Budget sien , mung ni, uhh aduh lah aduh buran ne. Pak, tik seh kan kuk mbuh kraja. Kaik lah kuk ngarap bala ne mugon duit ndug akuk. Yang penting akuk duh nyugon duit ndug bala ne, blanja dadeg bala ne maan. En.

Aku paling suka nanek ayam masak merah, tapi ayam mas ... masak merah ti ne adeh ahi langkah da odog dog tundah sibayuh nanek ne lah. aaa untuk tengen untuk mele ngunah kayuh si'en, aku aaa parap siok se'en minen kunyit lepas en meh ku parap aku goreng ne, pineres mu minyak, tamit mu kuali, buka mu gas, lepas en tinen mu pisen nyantip, nan mu nyantip ne. Meh mu ngundah sien pajin mu ngoreng atau ngirendang aaa cili kisar se'en, cili tumbok da tumbok minen risong kah da blender minen blender kah pun buleh lagi.

uhh da tarun ti biasa ne adeh line ngajah ne wang ne wang ne meng tarun da tarun tuuh uhh en anyap line ne wang tarun da biasa biasa masih dehla line ne buleh dep minan office ka minan telephone wang dep ra telephone mamba adep adep meh sampe ka bayuh.

Aku kai main muzik sebab aku beken bancha dak suka main muzik tapi aku jenis mensia aku jenis aku bancha inya dak suka bilagu, jadi aku suka bilagu

Komuniti uhh Bala pinuuh kampung Wang bala ne bigawai adeh bala ne ngamak agung and then pala ngamak agung. Pas en adeh la Bala dari bujang uhh andot ngunah persembahan uhh dadeg Indi anu buran enem en neeh bigawai anu bahas gawai ato pun anu bahas Christmas en biasa ne. Simayang pun adeh lagih ne

Anih sebab kitak perlu kupok tangan? Sebab tangan kitak tik, kitak maguh macam macam jenis. Dengan tangan kitak tik ahi rayu kuman ain. Jaji lama' kitak ra maan, kitak mesti kupok tangan kitak. Kan kitak kai kupok tangan kitak, kitak akan senang dapat penyakit. Dengan lamak kitak dapat penyakit, kitak perlu ndug hospital. Jadi ahi kerja da perlu udog tundah.

Akuk suka duwud-duwuh. Dak abih ramin buleh, dak sapa ramin pun buleh. Wang aduh masa kuk ngandai da abih ramin, ku manguh luah. Kuk ngadai da ramin. Wang kuk irak luah, rak panu-panu, akuk akan luah. Panu-panu ka ndeg pasar. Jalan-jalan asung ku ayo bala dingan kuk maan kah. Shopping pun buleh.

Cerita da timagah adat amik da' suka akuk sien mah, cerita bala ne biparang lamak bala Kalimantan Barat gatik ngirabut tanak amik da Entibuh sebab bala ne nyandak tanah sien tanak amik, eh tanak bala ne. Tapi simenu ne tanak sien tanak amik. Cuma bala ne, aduh indik urang tik, ne' aduh kuasa ghaib kuan bala ne ngamin ne. Dengan ne buleh meramal, ne buleh m'puan anih masa depan. Sien bagi akuk cerita da menu-menu ngancak akuk rasa macam bangga dengan menarik minat akuk ra mpuan lebih terup lagik pasal cerita sien.

Bisnes da ira tambah ku da komuniti ami bisnes kayuh sabab meng kita puan kayuh ti bala perabot ti biasa ne inya india nyua ne inya bisina jadi da abih komuniti bidayuh ti kurang inya da bijua kayuh. Jadi kita pun puan kayuh ti ahi kayuh da buleh kita ngunah ne minan ne contoh ne mija bangku, katel, Jadi kalau kita ngundah bisnes sien kita akan dapat ahi untung.

uhh inya ngundi da negara ami sien ne pilihan raya en berlaku empat tahun sekali lah eh salah rimeh sawa sekali pas en uhh biasa ne ngundah ne da sikulah, wang de tebedu ne ngundah da sikulah tebedu, sikulah rendah tebedu. Pernah sekali en ku ngundi, sekali alai ku, masa ku umur ku simuhung duweh puru sawa. Ku ngundi da sikulah en. Sebayuh ami ngundi, ami daftar taye da online daftar da ganan dangan nombor ic pas en meh mu daftar da online pajin adeh ganan mu luah. Ngicek ne taye, ngicek da online wang adeh ganan luah, pajin mu dapat ngundi pas en nganai tempat mengundi uhh taban IC aba kambet ngaban IC pas en gain tubek ne ngicek ganan amu da duweh laptop duweh sistem. Wang adeh ganan pajin mu buleh ngundi. Meh ngundi ngecop tangan, pas en cucob tangan adep de ink colour biru pas en beken tinan adep ngecop. Simene ne en nanda adep meh ngundi. Ngundi ne minan pen uhh netik anih da amu suka en da

uhh piminan teknologi ti yang penting mbuh panai minan ne sabab simua da abih telephone da abih laptop simua ne da hujung jari...kalau mu kaii puan ati ka kaii puan en ka mu magau ti Inan mu mirih kayuh barang pun buleh masu online.

Pimaan da kaik ptut kita maan ne sien mah kasem. Kasem panga, kasem iken, kasem dawe bandong, kasem ungkod, sabab kayuh ti ne mengan, ne mengandungi ahi garam. Jadi kalau kita maan ahi bina garam, kita akan berisiko dapet kandem datuh dayak. Itin ne, mung kita tubek bala da simuhung sawa pun buleh odog datuh dayak ngin kayuh naan da naan kita sien lah da bada kita sanang dapet penyakit berbanding inya da tuuh masu kitak.

Kayuh da patut ku ngundah ne supaya ku slalu trasen meh sien aku maan, bees . uhh adeh anu ne lagi ku en bersukan, supaya aku active lah kaik ku lemah, lesu kah en biasa ne tunah ku la. Pas en, uhh luah kah panu panu tebek tarun, tebek jaran, kaik lah mu terperap da bih bilik ataupun abih ramin.

Servis da paling biguna da komuniti amik, kan ne bagi akuk, servis da paling biguna, ngin akuk nya da suka mirit balang. Balang balang, suka mirit bala kayuh masu shoppee. Kadang kadang akuk pun manguh ngumit ne. Jadi servis da paling biguna bagi akuk sien ceh, servis bala runner. Lamak, lamak balang akuk moh sampai, bala ne buleh tulung ngumit, tulung ngantud ne ndug akuk lamak barang kuk shoppee kuk sampai. Bala ne buleh nulung ngantud ne ndug ramin akuk dengan nyugon ne ndug akuk.

Magau lawyer da negara ami aku buleh magau ne masu google dangan nulis ain asih lawyer da adeh da kawasan ami kan aku meng anih cara untuk ku berhubung dangan ne untuk ngunah appointment dangan ne.

Binatang da silalu tubek wang da tarun jani'k bala manuk, manuk da kale bihis pas en tukuk ne kale siha pas en jani'k uhh anih ka binatang meng buai. Ku rasa buai ti da zoo pas en bala beruk, kera da kale bihis dangan da kale jani'k kale budut, budut en kale silver lah.

Document da perlu ku aaa ngaban ne neg negara beken IC, kad pengenalan, IC en penting, kan panu panu pun mesti mu magau mageh IC. Simpan IC abih dompet pas en, wang polis nahan adep buleh dep aaa mugon IC bin ne mikir adep ti masu indon.

Bisnes da ira ku namah da komuniti ami adalah bisnes bijual online supaya bala ne buleh mengembangkan bisnes bala ne, da tempat da seluruh tempat da semenanjung dan de luar negeri